المشروب ديالي المفضل هو الماء أنا نحب الماء هو مشروبي المفضل وكيفاش يصنعو الماء هو خلقو ربي يعني حنا ف- فالكرى الأرضية كي خرجنا فيها صبنا الماء ماشي حاجة الخدمناها ولا خترعناها والماء هو يطيح مالشتاء ولا يتصف مالبحر عندو- عندو بعض الطرق الي نقدرو حنيا نشربو بيها الماء ولكن الماء هو مشروبي المفضل